ساعات مهوش مهم أنك تشارك بالتصويت وفي الانتخابات ساعات الصمت يكون أفضل من أنك آآ تمشي آآ تشارك في مثلا إنتخابات أنت ماكش راضي عليها دوكا آآ تضطر إنك آآ متصوتش وكاهو يعني تل-تلزم الصمت آآ هذا نتصوره خير-خير برشا.